Crìju ca fussi megghiu putiri parrari cu l’armali, picchì li lingui di l'òmini si ponnu mparari, ma parlari cu l’armali è na cosa ca non si po fari. Ci sunnu maneri di capìrisi cu l’armali, ma aviri na cunversazioni comu cu l’òmini pari na cosa quasi impòssibili. Mi piacissi puru putiri parrari cu li pianti, ma si putìssimu fari chistu, appressu fùssimu capaci di manciàrili? Crìju ca a ddu puntu nun fussi chiù possìbili.